اكثر حيوان يمثلتي ويمثل شخصيتي يعني اعتقد اهو السنجاب لانه دايما يعني يكون منعزل ومستقل وبعد يساعد يعني اقرانه والي معاه وبعد لانه يعني يكون متكيف في بيئته وصعب يطلع منها ويعني وجه الشبه الأكبر بينا اهو يعني ال- الوحدة والعزلة وهاي الامور